Kua tëtäpe aikuaetei ketɨva, reï jokope oajaetesa gua iroɨ, jaema jokoropi oïmeko aipo jae reta jembiu kua iroɨpeguara, aesaa, aikuaavi kïraïko jokopegua tembiu va